Vichi na tatu'ui xiintoo kuninto kuntaa ininto xi'ai xianto ñaa ta kani kue'ei kualintu kani sayuntu nuju taatantu, xikuntu naa kuali ra t- toontu sayu vaxi tu kani u'un kanintu ta i'i kuantu yo iku saáyu ka'a mintu xia, kuantu chichintu kaya nanantu'a santaña satantu kana kanintu kuantu, naa kina iku ntiko xi'iña tu- tee kani kuaa tukuna ki'ina vintia suntaana satantu ra, vintia kumi ya va'a chi mejor'ya kixa xiintu kavantu loo, mi kava nanantu tieka chikaña yu'untu loo tiira sa xixiña vaa kuii xixiña'ra xi'intu ta tiaka kura to xikutatantu xina'a kuixi kuxi chi ninu, ko'o loctor ko'o ta'ta koo, tiaku tu'u xioa ta ñu'un sií ta sukuiya kachina su ntuu ra na kuali xikuntu, sakuu kukanui kaku ta se'ei ra saa kixai xi' se'ei iku'ka kixa tataina saa ntena suvi tu'uina tuvaana nuju tikachi, koó vichi yoo i'i cama kixintu ta xinaa'ra nuju yiufi kixintu ñu'u, ta ika ntee se'entu kana ka'anina vaa tikona ta ni ñuu suva kuchina, kuaja ra ta nitufi ra xia ntakojo se'entu kakuana saa xikutatantu xii mi suke ka'ani sayu, vaxi tu kue'e saja uun su mi ya iku saayú xii iku ntiko kaantu xia, xii vintia ya yo'o kumia kixa mi taatantu, velontu <noise> ta yoo nitojo kixantu xi'i mintu ra, vichi kura xaa kin te'e tana ntavi lactor su saa nik ko'o xiaa kuakuantu taxa kunintu, kutatantu tiku ra kuaantu ta koo ra loo cha ntontu ra kuantu su vintia'va, su iku ntiko kantu ra ñaja kumi taatantu tentu vichi na tatuuntu xi'into kunta ininto.